Ʋbui di dʋ ko waƒɔ nazɔ no imedʒi ɔkakpɛ komɛ lele iyo kɛ mɛka kpɔ ɔwlɔ awʋ alʋ ʋklo tatʋ ʋbui λazɛ kola nʋ awʋlam atam inye wam tsa la mʋ wafɔna fusʋ ʋgbatakʋ wafʋsʋ itsuzi mɛ ayo dʋnʋ alɛle meya menyua mimedzie mɛlatɔ loo mʋ ʋklo la yawʋ yɛ ʋgbatako ke yakʋtʋ yaƒʋsʋ no ɔkotsele mɛ abaƒa nʋ dʋnʋ loo itsʋzi bʋakakɔ sʋ nʋ ɛkakpɔ ɔwlɔ kɛkadʋ wʋ kɛ nɛgba yakʋtʋ beya yi kɛme nyua mɛ ivuɛ latɔ kʋ ɔkaxa ayava kola mɛya kɔsʋ nʋ yatsi afʋsʋ ugbatakʋ bene ɛdi bakɔ makʋtʋ bʋɛ nʋ yanʋ ɔulɔɛ kɛnyua kɔna medeƒʋ kɛ enyua mɛ namezi yayɛ kɔma kʋtu kaki ubuie kɔma naxa nyanyanya bʋa ɛtʋfue wani bi abeyadʋ wʋnʋ nʋ atami ɛfufʋe ali ayʋ ɛdini kʋ wafɔ nazɔ nʋ awule ni awʋ lenleni atami ʋgbatakʋ wani la ɔtabio nʋ nabʋɛ mʋ waƒɔna ƒʋsʋ nʋ kʋ naxa ɛfʋƒʋedza kaya nebie ɛsɛ sʋ nelɛ nʋ tʋ ubuie lazɛ mʋa ɛkele mʋani ekele mʋani mɛfʋfʋe wani la atabi awɛsɛ awa awʋadi wan ɛsɛ tʋnɛ anɛ bʋako afɔnana aƒɔ uekele mɛ.